Gn'itako tena malaza ame fanantanjahantena tena malaza ataon'olo zany da gne foot, mandakandaka ty satria boly sachet evao gn'amboarindreo defa igny misy iragny, misy tany malalaky amigneo da eo indreo, zaza pitiky zaza madiniky io miaraky mihira amin'ny olo be, olo maro, karazan'olo maro, ndre hanaovagny sary concours aby io lefa fety gn'andro, football zay gne tena tiagn'olo.